<hesitation> Manôva fihetseham-pon'olombelona amy ny alalany raha mahadomelona. Aminakà izen̈y izen̈y tsy <hesitation> tsy haiko e, tsy ara-dalana dônko e. Fôtiny tsy izy koa zava-mahadomelina izen̈y, an̈a an̈avoana fihetseham-pon'olo tsy raha nôrimaly izen̈y.